Le-wufurr, mruruléé Bufurr ntani wullom ami, ntami wulom ami, mnyimeh chi ɛpsam sam orueh ɛruleshe ntani buan abami ɛkperr ejie osualow, ɛ’swal low ɛjie ɛmma kell awong ehh mleah nderretor are rienu ntsen nche kperé omuen okwanu, nkwanu omuen beheh bee bello nsere, nsero nkpera bo okworr chi be chu, beh ehu ndza mbarr abor lebekeh, mba are bor lebekeh abieerretor lemom lemom aré chulle leé bee ndza mbarr areborr beh belieh, beheh bekimi agafualo bekparr belwh Oyuáb abeh keke beyubo mi tsueh mkperr miorr akporo ayi kikie nyuobo lemom lemorn aluelue ɛdzerr ayieh aretor amakie, lebukuro ɛichi chi tsen hikichi tsen ɛwaa ɛwa leetor yehh bom tser tserr, ɛchuwa leetor echi chi kperr arebokpo okpa kikie eheh benyin abi arétor yeah pie ɛnyi pie ɛhueluele bufurr ɛpsam pzam orehh ɛbuberen chi olalibo ɛkuku bom abeh leben pan ebubochi olllibor ɛtani beren kporr ɛhieh behe ɛlulue. Ochuchu lepan ntan ehh chi begban béé fourr ɛshero begbang befurr lee be pual, ɛgbana eme ofikielo mom ewan lee mpam kporr ewamn leh libieh mom afiewa lepan are orikie kiu. Ɛma shere nyin aré begbana bepual eritue léé benbie ɛsheru begbang besarr, begbang benyie ɛmi kperr belieh okie again ábe kiekie elieh kiekie ɛlelal bukurro utsenu eyurr ɛbuen unyurr, eyurr yurr le kenten ebuen unyurr kelue keh rikeeh yehh murr eyubo olalo ɛma léé omeh ɛpsam orue, ɛpsam orue kakakar nten atueh ole laci bufurr buchile chi ban ochivkperr nyin ehh yehh aretor opiale eyupr opia nde mom awuu mom ehh wuwuu ofimaki ɛjiee, mom ahh wuwuu lee mpam oyehh ɛfimalebie eborr o buel tehh tehh tehh beeh fehr mom ehh cebishi except becue cue ceh mom ehh bemarr fehhr léé omeh ɛbembem léé okara yiyie ɛriki lue lue léé libieh ndẽẽ beh luer. lerr beh mechi befefehr lebishi urriin arue ohe yieh afeleh akubo kie yehr ma-ma fehr léé omeh kebiwemi ɛfefeh libishii ofue efeh makie lee libeh. belamlam belieh okara beh kieyier befie benyiam befehrr bẽmum behh kieyehh ẽlieh. nten atue emelodzodzor oynorro oluelueh cietor oche lelal but arhh dẽre arhh feleh omeh kebiem bepiepie befurr behtchan lee bepual. Ndẽrr betsebhrr lebal cee weh lee ɛkwobeché. cee befurr behtchan lee bepual leeh enana besar yie beriekie ohulewehr behhr chee fherr cee bishi ofuehrr ɛfimakie lee liebie; eyurro obuel egwormu ɛwaa emom ɛyieh arẽ eboborr finah yahh; arẽ ɛboborr finah miel omeh awuwuu lee mpan ɛnyian allah; bechulle final, yehh ɛbobor obuel finah yã ɛmahrr lee mbiehr bufurn ebue mom awuwuu inyipie